Sɩ kʋtʋlʋkpɩnaná, náñtɔnɩŋɛ, bɔɔ nɩŋɛɛ dɩɩ varíyá bɔɔ nɩŋɛɛ dí yáa dɩ táa várɩí bómɛ ñtɔɔ, gníñtɔmɛ ñtɔɔ, sɩ bʋʋ mí ŋsɩ baa tɔñŋá sɩ sɔʋlítɔ tɔmɔɔ, bʋ wɛná wɛɛna ŋarɩ bʋʋ wʋlína dɔŋɔ sɔɔlítɔɔ? Sɩ náñtɔnɩŋɛ róó yɛ sɔɔlítɔɔ abéé bʋtáa yɛ bɔɔ? Náñtɔníŋɛɛ yɛ sɔɔlítɔ gbaagba kakɩ dé, náñtɔníŋɛɛ yɛ sɔɔlítɔ gbaagba kakɩ. Kpákpárásɛ gɛ dzɩñtɔ ka dzɩŋ álɩ baá lísɩ náñtɔ tʋrʋtʋrʋ níŋɛ: sɩ dzakpata fínɛ tí, sɩ tʋlɛ, rʋlɛ ŋʋrʋ, tʋlɛ álámɩnáá ɔ yɛ ŋtá ŋñná tʋlɛ tʋlanáa dzɩñŋá doŋɔɔ? Sɔʋlítɔɔ bʋwɛ bʋʋ wʋlíí dzɛ, ɩ tá ɩí ná vaásɛɛ kpaŋsíyáá? Sɔʋlítɔɔ bʋwɛ bʋʋ wʋlíí dzɛ, ɩtá ɩí ná náŋɛɛ dzɩñŋá dɔŋɔɔ? Ɩtá ɩí ná gɩsíŋɛɛ dzɩñŋá dɔŋɔɔ? Dóñ <hesitation> dóñba tɩtɩŋɛɛ kpaŋsɩ ɩtá ɩí ná bɩí? Ɔgbíníŋɛ tɩtɩŋɛɛ kpaŋsɩ, ɩtá ɩí ná bɩí? Asísɛɛ dzíŋ dɔŋɔɔ bʋʋ sɩí náñsɩ na dʋ sɩí yɛ fɛdʋ akokoná ilimóó dzɛ, dzimise ɩɩnáa sɩí fú dɔŋɔ sɩɩlɛ-sɩɩlɛ mɔɔ, báa aŋkɛ na kaálʋ báa aŋkɛ na ka bálʋʋwá, álɩ dzimise ñbɔ búti ka vʋ gbaagba kakɩ dá áláma tɩtɩŋɛ, ŋnáa? <noise> Díɩ dɩ lá gníñtɔ mɛ ró dɩí ná sɩ bʋ bʋ fɔrɔmʋŋɛ, bʋ náñtɔnɩŋɛ, bʋ lɛlɛwʋsɛ, bʋ mʋsɛ <noise> na bʋ kpɛɛna, kamɩnáŋásɛ, bʋ feé- feé dɩí ná bʋʋ szíŋ dɔŋɔ, dzadzíŋɛ ró tɩtɩŋɛɛ dzíŋ dɔŋɔ <hesitation> <noise> lalɔɔ tíba ɔdíŋɛ gnɔna bʋ gnímʋŋɛ <noise> ka kɔŋ tɔŋ fɛdʋ bɔɔ dzadzíŋɛɛ dzɩñŋá dɔŋɔ álɩ bʋʋ kpé lolóo, ŋnáa? Bɔɔ diyá nañtɔ dziró bɔɔyɛnɩ, báa bé báa bé wɛná sɔɔlítɔ bʋʋ wʋlí dɔŋɔ.